أما عشرة تسعين مية ثمانين خمسة أربعة ثلاثة ثمانية سبعة ستة خمسة وستين ثمانية وسبعين تسعة وسبعين سبعة وسبعين ثمانين اثنين وثمانين اثنين وسبعين خمسة سبعة.